Inyi mfiri wakwa nirio niufurie na niaukumbuka ni mfiri tho mrughu anjinikiye mwana wakwa, nikimgherie mwana wakwe. Na mwana wakwa akava mwichi Mrungu naa- am Mrungu nawe akamnika mka mira vaore na vachuku. Kwahiyo vaendelea na shughuli tavo.